تصور کٔرِو، اگر تُہۍ أکِس پریتوادٕ مکانس منٛز پھٔسِتھ چھِو یتھ منٛز کانٛہہ وتھ چھنہٕ۔ اچانک مےٚ وچھ کمرٕ کِس أکِس کوٗنس کُن، مےٚ وچھ اکھ رٹاس ییٚمِس کھۄلہٕ لیر تہٕ خونریز بُتھ اوس، أکۍ جادوگرن کٔر مےٚ پیٚٹھ حملہٕ کرنٕچ کوٗشش، کھوورِ طرفہٕ لوٚب مےٚ اکھ چاقو تہٕ تُل چاقو پتہٕ مےٚ کوٚر جادوگرس پیٚٹھ حملہٕ تہٕ مےٚ کوٚر سُہ مٲر۔